Tombotsoa azo avy amin'ny fampiasana hazokely fihinanana ah mahazaka paty be dia be izy ireny, de tombotsoa avy amin'ny sok-sotro rovitra <hesitation> afaka hitazomana laoka toy ny hena, de ny antsy moa zany ah fanapahana izay zavatra mila tapahina eny ambony vilia, ohatra hoe le tongotr'omby, simangany, sy ny sisa reny...